Ko'pchilik odamlar itlarni juda xavfli, jaxldor va tishlasa kutirish kasalliga duchor bo'laman deb o'ylaydi, lekin baʼzi bir it zotlardan tashqari ko'pchilik itlar juda muloyim hisoblanadi va ba'zi bir kasallangan itlardan tashqari barchasi sog'lom hisoblanadi.